Oime amogue reta omotareï mita va, jei supereta mbaetɨ gueru yandeve mbaeyekou, ombojangareta ko aña jɨmba va, erei oimevi amogue reta oaɨu mita va, jeta ndaye yanderepɨ, opaete mandunga pisɨi va gui, jaema oaɨu reta